भ्हिवनि नाम् <hesitation> गोलप्, रोसे कमल्, लोतुस् गेन्द। मरिगोल्द् <hesitation> गुहल्, हिबिस्चुस् <hesitation> सुर्जमुखि। सुन्फ्लोवेर् समेलि, जस्मिने <hesitation> हलेज बै सम्प, <hesitation> मोनेय् मन्गो। लेअ <hesitation> बै सबहर् मनेज बै पेरि, वीकेन्द्ल्य् <hesitation> गुल्बहर्। मनेज बै, दैस्य् <hesitation> भिवनि किस्मन् <hesitation> भिवनि नाम्।